सफलता में भाग्य की भूमिका एक विचार करने को ओऱ भैंस करबे को विषय है। वही बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति भाग्य को की दृष्टिकोण से देखत है। सफलता कई कार्यक्रम से परिणाम होता है। यह की मेहनत प्रयास निर्णय ओऱ भाग्य शामिल होते हैं। विजय सफलता में भाग्य की भूमिका को समझाइए अकेले आ पिंपल उन पर ध्यान दें। भाग्य को जो सकारात्मक पक्ष का है अब शरण की उपलब्धता। जैसे कि कुछ लोग भाग्य के कारण सही समय पर सही जगह पर होता है। उदाहरण के लिए किसी अवसर का अचानक मिली। वह या सही लोगों से जुड़ाव भाग्य सही हुई ताकत है। मेहनत ओऱ भाग्य को संतुलन सफलता अक्सर उन लोगों ने ही को मिलत है। जो मेहनत करता है ओऱ खुद को अवसर के लिए तैयार करत है। भाग्य तब ही मदद करत है जब व्यक्ति को पकड़ने के लिए तैयार होता है। कि आप मान लो एक छात्र परीक्षा की तैयारी करा था ओऱ सवालों के पसंद है। मिशन की याद है तो इसे भाग्य ओऱ मेहनत दोनों को प्रणाम कहीं जय सकैत है। ओऱ आखिरी में सफलता के लिए भाग्य ओऱ मेहनत के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक हो।